Nai tei, aku iwa ku pake nugu kada ladan fanda-fanda imo. Ku suka kurikat mancia da di <hesitation> ladan kada si darikat-rikat zaman a tei. Me kutagi aku naga natahlil mana ku paki nugu a kameja tura a kada malas teteun ini. Kutagi aku naga mancia di fisa mana ku pake nugu a batik, nugu kada malas a nabi biasa nai fung kapaki- paki, kutagi nugu a sikola mana ku paki nugu pakiang sikola isi nai